जुस हमें जाउ ओ कोकी लमडें सफरोक जौन एक हफ़्ते मुँज जुस एक हफ़्ते के सफर मुँज नोथे जोला हमें तो हमुक दुई दुश उबेक लागे पहुँचनोक और दुई दुश पोचिक उन्देक और एक दुश का रेस्ट होना जैके खाणो खुणो भेटो तो उबे जौंडियक भी तैयिके रुके और उन्देक अंदिया भेटेइके रोके। तो सो पाँच दुश की यात्रा होनी सो हमारी